No pues bixtil nap lëꞌwu xgëma lach o guꞌn c̲h̲asma por ejemplo antes giꞌbtoꞌ gunu nak guꞌn c̲h̲ixkwaꞌ minn, gunu xiëx mtsiꞌn pues gunu xgië minn lac̲h̲ giꞌbtoꞌ o bixtil ic̲h̲opu pues c̲h̲uꞌnnstsiꞌn minn par gasma y par idëꞌ lac̲h̲ y trasd guꞌn xiu trasd x̱aꞌ nak be lë nup xkidia gunu xgë minn kon gix kangren gunu xdëꞌ trasd y c̲h̲as minn. <noise>